Ndenon mutere ɓiɓee leydi, meɗinon wade peru. Ngam saabii bonde margal laaminoo ɓe oon ɗoon wakkati. Ɗun du ana jatoraa yo ñaŋalde mawnde e ley leydi maɓɓe ndii faa eɓe <hesitation> kiisoo ɗun tan.